ഗന്തേ സദ്ദുമല്പുന ഐഥ ആകാര ബുക, അന്തരേക ബാഗദ ഛലനൈദ മിതു അവലമ്ബിത വാഗ് ഇപു। ഗന്തദുലൈ ഉന്ജി ലോഹദതുന്ദു, ഇജന്ദ, ക്ലഏപര ഇപു। ഗന്തേന ഹാകുനഗ, ഇജന്ദ ഹലഗേദു ഹാകുനഗ, അവു വേഗവദു കമ്പിസൌദു। ഉന്ദു ഗാലി കമ്പനഗു കരന വപു। ഇ കമ്പനഗു നമ്മ കിബികു കേനു നന്ഛിതുന ശബ്ദ തരന്ഗനു ഉന്ദുമല്പുന്ദു। ഗന്തേദ ഗാത്ര ബുക വസ്തുദ പ്രകാര, ശബ്ദദ ഉഛരനേ ബുക ഗനതേ ബേദലപുന്ദു।